दु हजार सोलह म मोर एक दोस्त रहिस जेकर जन्मदिन हर उन्तीस फरवरी के आथे, तो ओ हर बहुत बड़िया पार्टी देहे रहिस, ऐइसा पार्टी फिर अभी तक मोर कोई दोस्त नही देहिस हवे।